Preferisu fe d'esperiense perché caté d'coze materiali a ie gia sempre trope coze ën ca e alura al e mei fe d'esperiense ch'a sun impurtanti për la vitta, cume viagé u vizité dë müzei